Eey, neɗɗo ene waawi wuurde e nguurdam mbelɗam tawa ni a yettaaki paandale ma. Aɗa waawi wuurde nguurdam mbelɗam so tawi a jaɓii ko ngonɗa e mun ko, a jebbiliima. Kadi a anndi tigi holko mbaɗɗa hay sinno tawi a yettaaki paandale ma ɗe njiɗnoɗa yettaade ɗe.